ווען דאס ווינט בלאזט דרייט עס דעם ווינד טורביין, ס'איז אזא גרויסע פען און דאס שאפט עלעקטריציטעט, ווען די ווינט בלאזט און עס דרייט זיך, דרייט זיך אינעווייניג אזא דזשענערעיטער וואס טוט פראדוצירן עלעקטריציטעט, דאס איז אויכעט א ריינערע סארט קוואל פון עלעקטריציטעט און ענערגיע, בעסער פאר די קלימאט.